میں ابھی ابھی سنے سوہائے کہ آپ کو پروموشن ملیا۔ سوہائے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پروموشن ملیا۔ اور کیسے ملے آپ کو یہ پروموشن <hesitation> آپ اس نے۔ <hesitation> محنت <hesitation> کر رہے تھے تو آپ کو پروموشن ملنا بنتا تھا۔ تو <hesitation> آپ کو اس بات کی بہت بہت مبارک ہو <hesitation> کمپنی والے جو ہیں انہوں آپ کا آپ کے <hesitation> بہترین کام دیکھے رہیں گا تب ہی تو آپ کو <hesitation> پروموشن دیئے۔ اور <hesitation> آپ ویسے بھی پروموشن <hesitation> قابل ہے کائیں کوں بولے تو آپ۔ ہمیشہ سب کی مدد کرتے تھے <hesitation> اور کام میں بھی ہر چیز میں مدد کرتے تھے۔